Oimeko amogue mbaetɨ jeja va, se aikua tatu jeikuarajoya va, ɨvɨya, jevoipe, jokuareta mbaetɨ jejava, jare oiko reta ɨvɨɨgui rupi